निराशा भन्या शब्द सुन्या बित्तिकै मुलाई चाइ हामि कमजोर हुनु हो जसो लाग्दो छ । हामिले के काम गरीखेर झिक्कै सफलता प्राप्त गर्न्या ठुलो सपना देख्याका हुदा छु । काईथी त्यो सपना पुरा हुदैन तै भैखेर हामि निराश हुदा छ । त्यसैगरी त्यो निराशापन आयापछी हामिलाई केइ गर्न्या जोश जागर केइ पन आउदैन, हामी जा हेर्या त्याइ खाल्ली खाल्ली देख्ता छु । हाम्लाई गल्याइ लाग्याकी मात्रै हुदी छ ,हाम्रो शरिले काम पन गर्दैन । हाम्रो जो आत्म बिश्वास <hesitation> म केइ गर्न पड्डो छ भनिखेर जो सोच आउदो छ त्यो सोच नआइखेर हामि नराम्रा नराम्रा अब त म केइ गर्न सक्तैन भनिखेर जीवन देखी गल्लीनुलाई नै निराश हुनु हो जसो लाग्दो छ । हामी निराश कली बेला हुदा छु भन्यापछी हाम्ले झिक्कै काम गद्दा छौ भोली राम्रो होला नी भनिखेर काम गद्दा गद्दै पन असफल हुदा छौ जै कुणामा असफल हुदा छौ त्यइ कुणाले चाइ हाम्लाई निराश बनाउदो छ । निराशको अर्थ भनेको हाम्ले के काम पनि गरीखेर त्यइ काममा असफल हुनुलाई नै निराश हुनु हो ,थकाइ लाग्नु हो यइ बुझ्दो छु । खास गरी आफुले गर्याको जो काम हुदो छ त्यो काममा असफलता पाउनु नै निराश हुनुहो भनिखेर म बुद्दो छ ।